Tëtäguasu paises bajo oa <noise> mokoipa ova aratinipe mopeti eta pandepopa juripa <noise> mopeti arasape, kua tëtäguasu oyekuauka ea jetayae guinoi je reta jaeramiñovi kaaguasu tulipanes molinos jare siclovias icapital jaeko alberga jaeramiñovi imuseo ticmuseon javii vangood icapital amstedrerm imiarireta ñee landespe